Pena ge ngone so pake ngone so pake ngone gahi lefo surat, lefo toma buku, lefo jarita, lefo nota, lefo habari, sedaba efo arab. 5